באש תרטבּ אלסבּאט אול חאגה כתשדּ דוּכּ לחיווטה בּזוּז ומןבעד כתקרבהם ודיר עקּידה בּסיטה באש מתתחּרכּש, מןבעד כנדיִר כל שרט חַלְקָה בּוחדהא צע'ירה וכּנקרבהא בּזוּז דאלחלקאת, וכּנדוּז וחד אלשראט עלא לתחת מבּעד לפוק וכּנשד מזיאן, ופלאכּ'יר כנדיִר עקּדה צע'ירה עלא אלעקד באש תבקּא משדוּדה וּמתתחּלש בסהולה.